<hesitation> Le ahanigny le matetiky tegna môra amina hôtel madinidiniky de vary vary, composé, lasopy. Vidiny regny matetiky avy amin'ny arivo, dimanjato sy arivo, roarivo, teloarivo akeo efa mahazo azy.